<hesitation> ya á ni kuu ñuu á nda jininchi chikue, chikue kuexi, nde'a, nde'a jnuño, nde'a kuexi, nde'a na'nu, <hesitation> taka nde'a kɨyɨ, chikue china, chikue <hesitation> a jna ni kuu xika, xika juaa, a jna ni kuu xite, taka ye naá iyo chinduya, iyo ndujli, iyo taka ye-ye naá kuu lo iyo ñuunda'vi á.